<noise> Reto gny karazan'ny sakafo sy ny mombamomban'ny sakafo Bangladesh: <noise> ao ny Curry de Bebona, Poisson epicé citô, Khebab de poulet, Poulet aux épices, Currry de poisson à la moutarde. <noise>